Laha ty vily ty hotely zany laha amy haly iny, laha ty farany sarotsy, any amy roa hetsy any, laha ty farany mora, any amy efatraly any.